Ra dura larun laravat, lavanabas lavana bas ma ra lava bas na dura ra sangaun sangaun ma larun sangaun ma ra savana bas ma dura savana bas ma larun dura nu sangaun